Adze kor a ebͻhwɛ ayɛ dɛ wo da no bɛba ewiei mapa nye dɛ, aba fie no efi wo ndwuma ho no, ebͻhwɛ dza eyɛe, itumii nyae. Dɛ enyidoadzehu a edze sii w'enyi do no, itumii kͻr ho anaa enntum annkͻ ho. Afei so ebͻhwɛ mfom a ͻbaa dɛm da no. Na iwie a, apɛ nsu bi eguar, na iwie a atsentsen w'apͻw mu na agye w'ahom, ahomgyee a ͻma ahomka yie.